وحاول انه يحقره ما يسمعه، لكن يسمعه كل ليلة كل ليلة. فقرر يقوم ويروح يدور هذا من وين جاي اللحن اللي داخل الغابة. إلا مشى مشى مشى والظلام واجد. وشاف نور صغير طالع من كهف، وطلع هذا أخوه الضايع هو يدورخ فقعد يعزف إليه.